د ټایو یا ټایر په اړه فکر ما ته د سفر، خوځښت او د ژوند د لارو انتخاب یاد راولي. ټایر د هغو وسیلو نښه ده چې موږ سره مرسته کوي، ترڅو زموږ سفرونه اسانه سي او پر لارې روان پاتې سو. دا ما ته د ژوندي حرکت، د پرمختګ لاره او د تېرو ستونزو د اوښتو سمبول ښکاري.